To nga pizha diya a sldahi kwad kwada kahi. Sa ata shika ndi mana vera a sados nga da gida’a, va slimbada ata gada a nga slimbad nga da gida dai a sldai a ta shika anas la igad kam sai koda man tiri katba. Hera igadai, igada ide ai dou parkad tasa stad tasa stad a rita ai shikga huawi aisa nzai ga kobga azha tiriga dubu fad a dari sldam ai salta liv diyasa a vina kate kake, kate har ai ngwatsa. Shuwal tsagatsaw stad aifida had stad sata ai bikada ai shik gawi avina ai sada <noise> aisa nzai ga ai zada hud vina tsada in dig sat dakwa ai gats ka shuwal tsaw stad sa aiza fida had <hesitation> to kat’sa a vina sat kam alhamdullilah a zhikle ba aza takahaka nga a nga ngats kad kut kata ta ninga ante a nga sada. Ming aged nga geda lewa’a, nga giya avin kut, kut sata nga da mama vina nga shim maslaka a vin tippa nga gi tem na tem masa kush ket, keshata a nga nga tippa to skwibi mana var sata nga zha a varbi a gida gid ta ngats ka ta giska ata da pirkaka koba ta ngats ka ta kidka ninga, a, nas dak skwi mana a nga giyasi <noise> tinga ta ndit’ta a skwi a vera a ran diman ka suna a skwi var ma nga kida nga kid vahud, ndawara, medadda kap sa ta basing ara nasa to skwi mana nga geda bi sai man nga tsiri a gida zhikle mena <hesitation> yaw <noise> in pizha tani biya vina satata maba nga de dibba nga de dibba salbai nga sun dibbi a man <noise> <hesitation> masa man tsivida na zha dakwa aria nga geda a disa a gina nga geda. Ta kidka ngaba in mena ndivna mena kwas ke ngada gike ammba mana nga gi mutsir bi akada gi mutsir kada ndou aka. Ngats aka gi skwi mutsur kilah kilah ambide nga <noise> a wai tsivid mana maffa nga wai tsivid skwi ndaisa a nga bi mana vazaz vinngasa a nga waiya’a, inganga a skwi ndoubi sam inganga skwi ndou a ngabi aria nga gi manaa gidnga sa ai gada ai katak tsavil man nga tsiya satata skwiya azha a kina sa takaha nga be nga sunbi tsivida bi katikka a, akina dzading katba nga gala’a, bi kat’sa dak nga tsiri nga tsiri tasa avava a kina takaha nga a kina da kud nga man nga kudiya sata <noise> a ndi kin baa ta takaha nga a vasa kwas nga gadata ngasa ngats tin katblai aka har a king shka ta a putsuna hara kina vokka sata lel leka a vuda nanla nga nza na kinsa dak ngiba ngada sun aged nga de ngats kina ngatsa kwan va ara t’bbi ai man kata zhikkeya. Inza tsuka nga kina a tsuka kina a sim nga arata nga dak nga shida kin gid walikabi kat’sa kam a king dang kud ngasa a ndikin inbibiya rama ta. Shka ata shka dira vina dou tsikad min nasa a mamna dai klikka ata kin ba a kina za law nga tigida’a rata nga kam nga shida kin gid walwali kabi a kina de kud nga da tsin minga a vasa nga, nga maffa ninga kam man pizh kabiba. Nga sun kwasak, kwasak sata ngabi in pizh ngasa man nga pizha yaw man kir gasa man zhikle in minan diya aza go kwasak ba ammba manada gi mutsur kabi koman sldin nawa nawa kup gudam man ta giya sata nga waya a vasa aria wudai ngasa da deppa ata deva a ndihi a vasa ndawa, ndawba a ata sun nga kwaska man ndou sun nga bi nga zha ninga nan nga ndiva bi man kade a hung hung ba maff gina a mamna sim man koda nga zha appa safa nga zha’abi nga na nga ndivt’va ndou bi aman kuma nga kwas kwasihi a mbali gudam a gidame kir nga in de a mama stada gwaka gwaliga sata itakaha titia ata de mama ba azibi kata agida nas dak aria kina takaha nga.